احسن طريقه ليا لبدا يومى هى ان اصحى بدرى دا واول حاجه اعملها اما اصحى اعمل كوبايه القهوه بتاعتى و اغسل وشى واغسل سنانى وشعرى واحاول كمان ان انا لو عندى وقت ان انا استحمى كمان دا هيكون افضل ليا بعد كدا ارتب السرير بتاعى وارتب اوضتى وكمان ممكن اصلى دا افضل حل يعنى ف اول حاجه بحب ان انا اصلى جدا بعد كدا انزل اشوف مشوار